Kängruq, kõgõpäält näil um karman kõtu pääl, koh nä ummi poigõ kandvaq. Sinnäq nä sünnütäseki poigõ. Ja sis nä katõ jala pääl hüppäseq ja näil um pikk hand takah. Ja nä eläseq õnnõ Austraaliah, kohki muial näid olõ-õiq.